मेरे देश म लोग क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करदा। खासकर बच्चे और जवान ये खेलन म बहुत रुचि रखद। ये का अलावा, फुटबॉल, कबड्डी, और बैडमिंटन भी लोकप्रिय खेल छन। पहाड़ी इलाकां म वालीबॉल और खो-खो भी खेला जांद। लोग खेलन स ना केवल फिट रहण का फायदा उठावण, बल्की मेल-जोल क मजा भी लेंदन।